تنظيف الفرن أول شي أتأكدوا أن بارد وفاصل عن الكهربا طلع الأرفف وانجعها في ماي وصابون ورش الفرن من الداخل بمنظف خاص أو خليط بكبريتات الصوديوم والماء خلي شويا وبعدين أفرك الدهون بليفه أو أسفنجه وامسحها بجماش مبلل نشفه ورد الأرفف مكانها.